<...>Maromaro ñy fomba fiasany ñy fitaova fitsàpa metaly aminy ñy fitiliña raha vita aminy ñy vy<ptoa>: -Manahaky anizay ñy fandefasany feo elekitirô mañetiky. lafa i ro mahita vy ambany tany añy. misy feo alefany ;manahaky anizay avao koa ñy fisoroha na fanditihany aminy ñy vy.